Nomi hisnata duniyaaru haa kunga to nasti duniyaaru kannjum woni mi tiɗdan mi dara mi laara kala komi waawata fu haa babal mbarugo huunde man, Tomi waawata mbarugo bo to woodi komi waawata yeccugo malla mi sawra be noɓe waɗirta mi Dara haa yeso nden mi laara huunde man waɗi.